ترى اني أفضل الجلوس على الارائك ليش؟ لأنها مريحة ،وتوفر دعم جيد للظهر الشيء اللي يخليني أشعر بالاسترخاء، الارائك تخليني اقدر استمتع بوقتي، سواء كنت أقرأ أو أشاهد التلفاز أو حتى اتناقش مع الأصدقاء بالطبع أحيانًا استمتع بالجلوس على الارض خاصة في التجمعات اللي تكون ويا الأصدقاء في <hesitation> الأجواء الودية.